sæl og verið velkomin í

í þættinum í kvöld segjum við frá krökkum sem krefjast betra umferðaröryggis við skólann sinn fjöllum um nýja mynd um Línu langsokk sjáum stærstu víkingabrú í heimi og fræðumst um fjármál í

ég heiti Sævar og nú verða sagðar börn í Háteigsskóla í Reykjavík eru ekki ánægð með umferðaröryggi við skólann og söfnuðu undirskriftum til þess að krefjast aðgerða Snæfríður og Lóa fengu að hitta borgarstjórann í vikunni og afhentu honum undirskriftalistann foreldrar barna í skólanum hafa líka krafist þess að öryggi verði bætt en þeim finnst ekkert hafa verið að gert fjögur börn hafa orðið fyrir bíl við Háteigsskóla á þessu ári og kröfur krakkanna eru skýrar hvað með þetta umferðaröryggi hvers krefjist þið þar fleiri skilta og hraðahindrana og gangbraut og þau mótmæla líka byggingaframkvæmdum í nágrenni við skólann þetta er bara svo fallegt og flott svæði og risastórt og gott til að leika sér á það gerir mann auðvitað bara stoltan að hafa svona öflugt ungt fólk sem brennur

fyrir nærumhverfi sínu nú er verið að undirbúa tökur á nýrri bíómynd um

Línu langsokk á næsta ári verða sjötíu og fimm ár frá því að fyrsta bókin um Línu eftir Astrid Lindgren kom út þessi sterkasta stelpa í heimi hefur áður komið fram á hvíta tjaldinu og um hana hafa verið gerðar alls konar teiknimyndir og leikrit víða um heim og það er engin undantekning

hér á Íslandi því Lína hefur fylgt nokkrum kynslóðum barna bæði á skjánum og á sviði lína langsokkur er fyrir mér stelpa sem fer sínar eigin leiðir og gerir nákvæmlega það sem hún vill og er alveg sama hvað öðrum finnst

hjá pabba sínum sem er sjóræningi sem er mjög skrítið þannig að hún kann ekki alltaf að haga sér í félagslegum aðstæðum og það getur bara verið ótrúlega fyndið og stundum bráðnauðsynlegt af því að mér finnst Lína kenna okkur að stundum eru aðstæðurnar þannig að maður á ekki

að haga sér maður á bara að fylgja innsæinu og það gerir hún þúsund manns komu að smíði lengstu

í heimi sem lokið var við í Danmörku á dögunum þrjú ár tók að reisa brúna brúin er sjö hundruð metrar á lengd og er rétt fyrir utan Kaupmannahöfn þar er eins konar þar sem yfir fimm þúsund fimm hundruð fornminjar frá víkingaöld hafa fundist og brúin tengir fornleifarnar við stórt

margir á svæðinu lifa eins og fólk gerði á og smíða hluti með aðferðum víkinga það var líka gert við smíði brúarinnar hún var að mestu leyti reist með þeim tækjum og tólum sem víkingar höfðu innan handar rúmlega þúsund skólakrakkar smiðir og aðrir sjálfboðaliðar komu að því að reisa þetta mikla mannvirki þau lærðu í leiðinni um lifnaðarhætti og

fólks fyrir um þúsund árum til dæmis hvernig hægt er að reisa risastóra í fréttum af fjármálum kemur gjarnan fyrir orðið hlutabréf við ætlum að fræðast betur um þetta orð í

Sigyn tekur nú við segjum að þú viljir stofna fyrirtæki sem býr til farsíma áður en þú getur búið til farsímana þarftu að byggja verksmiðju kaupa tölvur og efni til að búa til símana og alls konar og það þarf líka að ráða starfsfólk til alls þessa þarf peninga og ef þú átt þá ekki sjálf eða sjálfur þá er hægt að bjóða öðru fólki að kaupa hlut í fyrirtækinu svokölluð hlutabréf þannig lætur fólk fá fyrirtæki fá peninga sem það notar til starfsemi og í staðin eignast það hlut í fyrirtækinu það er mjög mikilvægt að vita að hlutabréf geta verið áhættusöm ef fyrirtækinu

gengur ekki vel geta þau sem ef allt gengur vel þá fá þau sem keyptu hlutabréfin peningana sína til baka og vonandi gott betur perlufesti í Tyrklandi hefur verið staðfest af heimsmetabók Guinness sem stærsta

samanstendur af þrjátíu og sex risastórum